साउंड सिस्टीम कशी आहे त कशी ते बगुंक जय। माइक सखर और बरो <hesitation> असंक। जयो प्रेजेंटेशन दिताना कॉन्फिडेंट राहुन दिउंक जयो। और आवाज बरो असंक जयो जेनकारूं सगळयांक। सर्कया आणि बऱ्यां भाषिण आयकांक येता पावरपॉइंट। प्रेजेंटेशन बऱ्यां भाषिण तयार असंक जय। आणि सगळयांक कळता कस असंक जय